Ebiro ebikuru ebiturasinga kugira ngu <hesitation> tujaguze, turajaguza Noohiri na Paasika, nizo naku eziturareeba ngu n'ez'omugasho aha muntu. Haakuba ebindi, ebindi titurabimanya nk'okuza kukura, tukakura ebyo aribyo turamanya turajaguza kusha.